जू ब्राज़ील ची वेगी संस्कृति जीवनता और विविधता से भरी ची ज़ेमा संगीत जने सांबा और बॉसोनोवा शामिल छीन एक्के जू कार्नविल ची व विश्वभर म प्रसिद्ध ची खाद्य संस्कृति म फ़ैजोआदा और जू अलग अलग स्थानीय व्यंजन छीन उ अपरू महत्वपूर्ण स्थान राखदा।